Jiini ka daʊtən bayə nadʊ n'nəngnga nate, n'kwan, ni ayəmgo kəgə laʊ wʊbəgə jaʊrə nyuiiyu, ka gənə kandə darən rə gʊdari, ka gənə kai ka gəni jii bəgə jaʊ rə nyuiyʊ tʊwera jɨrii nabo n'yəmmo kamənə kumnitəbəng jəga nyuii gəri, n'kwan yəmmo bʊnai abwilə mangngi rə jaʊtang rə bʊtang ka nyuiiyəng yəmmo kadaʊtən n'yəm mo mən ka mənə kumnii rə bən jəgai nadʊ kadʊ n'nəng nga naati. Bən jəga yobi wa gʊwi nyərakə wai nəngngarərə kaitan gʊwʊng ki n'yəm mwe nyəraki bən nəngnga rə nyuiiyamʊ gərəng memənə kumnii ta nati məmənə kumniitə bən nəngnga natə gəri ki na n'sʊwe momasi n'nəngnga naatee bərki kəmən durə bəgai kə nəngngarəngki nəbbabeki ba nʊran bʊnən atanki nəbkə. ni waiwe alabə naate mənii anəng nga naate ayəmgo me gənə gʊjii mənii anəngnga naatee banʊ atitən fəria chəttətangʊ tən nəbbau gama buwmukəmarə go bani gəba jarə nyuiyangʊ, mənii ka daʊtənni ajəga yobitə dəndang dəndang wʊka duka daʊtʊwe bəgə nəngnga ki kadaʊ ga nəngangə naati, jəga nyuiiwʊ karə bərsan nyuiiwʊ ba dəman ba fʊng yəmbanʊnii, nyuii wʊ ka nya məsərang akaita nəbangəmi, nyuiwʊmeba dəmən a nəngnga nən jiibwirai tən yəriyʊ nyuiiwʊba dəmənba jəgan nyagʊ ba ton ba ben- ba nəngnganən jənii jaʊri a fəla mənfari nabo fəla mən kəmari bərki nawʊ nyuiiwʊ karə yuurrə kwaniyʊ kibəngu bən jiinjiirii mebəndəmən nya jəniinjaʊri bin jaʊri. mənibo ni adaʊtən bʊwa nəng nga naatee na məsabə guji, jiiba tʊgaina merəjiiba tʊgai, fəla niba nəngnga naati jiiba məsai məna gʊwi aməsa, yobi gʊka churɨ yobita nyuii nəngngatəna gʊnibariyʊki bən chunikə nəngngarə go nəngnga bwiləm rigo masi nagə nəngnga naata ki gəma nyiiyangʊba nəng nga gəmən nyang nyərakə nəngngatən gəra gʊurung ki gʊki a nyabə <hesitation> a nəng ngabə nakə nyangki kayar kadʊ abe tiiwiirə buk nagə yəmki nagə nəngngabə naatəng, mənika daʊtəwe ni ajəga sau, nəngnatang a naatə wʊlagge n'niyajiiyu gəne nyuii nyani nəngngatang a naate mewʊ lagge men jʊwi niba jɨrgəri bəraki niyajiiyu gəne nyuiinya ni, nibo ayəm gəme gənə yobi nyaki gʊjiiki n'nibari gə ləb tə yobiya nyuiiyu nyuiinabe rə yobi nyai bərkə nyuii abe rə yobinyaki na nibari merə yobi nyaki bən chuka ləbtə mən yobi a nyuiiyen, nyuiika yulo nyuii bʊsira rə kʊn məni menjii nəbbbəngəm ayəm gəri bəkə nəbbə barəm mwam bəgai bərki ka chu nyuii. Kachu nyuii ka nyiyatən, kachu nyuii n'gə bədʊwe a nabəna gʊwʊng masi nagə naa nyuiihi ba naawʊ nyuiihiiki kabe jəngmən kana nyuii kadʊ nyuiirə nɨgɨnii a kaiyʊ, nyuii no kʊnong, nyuii yogorə fawerə jənii akaita nəbbangəmi məni nən nibari, fəlai kə nəngnga bwiləmri go gəfaʊga nəngnga naatee, məmii sotəna nəbgo gəfaʊgə nəngnga naatee məni a nəngnga bə jiiwʊ bən be ben chugrəno niwʊka nəngnga nauti, nyəra kən gʊwe gərərə jiiguwung kadaʊtən sʊwemo niba nəngnga nafəki ayəmgo ka gənə kai ka gənə sii bəgə dəmən bəgə jaʊrə nyuiiyʊ ka gənə janii jaʊri kəgə liikwniita jənii jinii jaʊriyʊ ka yəm go, ka yəmgo bəgə dəmən gə nəngnga tən jənii malitən jənii bʊri a nyuiihi, bəgə dəmən gə jəga bwiləmangngirə bʊraiabwi ləmangngi a nyuiyʊ, n'kumnii tangʊ nibari ayəm gogə labəki gəmegəna yai jəniiyaiyəki naa nəngnga natəki bədək nyuiihi akʊnong n'gərə bwigo bə nong kʊnong bərki merə gujii merə gujii basʊʊnən wʊlai bənchu nɨgɨnii kabe nəngngatən mwan məni fələ n'ben nya bwe kwani ki bən chu nɨgɨniika nəngnga tən mwam meba dəməna jəga bwe bʊnai a bwiləmangngi bəgai nyang bən chukika mwara kika dʊkai ka mwamənanyuiim kika dʊkai kikən di n'fawerə faʊwigʊkawi. Bəgai ki ka jɨrməna jʊta nyuiim kəka dəbe go nyiihi gə merə yobi nya mənii galʊktə nyuii kə nyuii ka dɨga kʊnong mənii mən sʊwemo kə daʊtən ni ba nəngnga naatəkika daʊtən sʊwe mo ka məsa yobita nəbbə rə naatəmi nyagʊ, bəgai bə məsan yobitə bwirai goiwʊ me badəmən ajaʊra nyuiiyu bən nuiigo memən churəng nyuii gə jərərə nyuii wʊgə jarərə wʊniitən wunii gə jarərəwe gə jarərəwe gə jarərə we mənii ka taməngo n'ge gən dang gegəna ʊgo yobi bərigərə nyang ka daʊtəwe nialaʊ naatəki ayəm go bəgə dəmən gə jaʊra nyuii kari niba nəngnga naate go gə naatən nyuii n'tengʊwi, gogə naatən nyuii achi, gogə naatəna nee barki nee karə yuuni ba jaʊragəre <hesitation> menən nyang mənfaʊmomən nəngnga naatəki kən nii a bwi yarmʊ mo kən laʊ nibari nyuii gəma ka yəm go kəgə laʊnyuii wʊnigəma bəgə dəməni gə jaʊrə nibariyʊ ki nibarimerə kumnii ki nyuii ka daʊtən ayəmgo n'ge gən nyuii gəlaʊ niyʊ gə laʊ nyuii bəgə laʊ taʊ nibarangʊ kani. təsʊwi, gəbə dəmən gə jəga nibarangʊ, gəbə dəmən gə gun rə morii gə kəbəltən biir gə saʊtən mwana nibaran gʊ. gəbə dəmən gə baʊtə jɨna ni barangʊ bəri gərə nyang ka daʊtawe nyuii a məsa yobi nya nadʊ a naabən ra kəgan kariba dəbe yobitə bwirai ya nəbbangəm ba sotəne go n'be kin'nangngamo nyaike n'be kən nəngnga mo nyəngki <hesitation> nyuii aməsa yobinya ki nabe naabənki na nibari karə, yobi nyaki bən chukai tan jiiyu ka dimən dang, ki bən chu mo kai mo nəbbe mo niwʊ tən nyuiiyangʊ mo fɨrnan jiiyu ka chigabwi mo ka jurgo rə yobite məni bənjiim ka ngaga fʊrnan jiiyu go tə faʊtə yɨlo nəbba nyam <hesitation> nibari nya rə nyuii nya akai təfaʊ go tə gukkai tə jiiyu fəla berafəla fɨrakiyaiki nyuii meba sʊwogo mənan n'nyan nanwʊlai nirə bunəni oo <hesitation> bərkika yəm go ge gəni tʊgari kinibarangʊ a yarmənyarki nibarangʊ a yarməyarki mən tʊgan n'niya yarmənyariyʊ, kʊni mən tʊgan'ni a yarmən kumniiyu nyuii abe gona gə tʊga nibari gonanya nibarangʊ anya gun na nya gra nyuii a dəmə jaʊtang rə nibaran gʊiwi nibara jʊraki n'bwiləmri n'gʊ gəba sʊwe go nibaran gʊ, nəbnyang ba sʊwe go nibarangʊ kajʊra kadəmən nyənkəng jəga nibari gərəng. Wai jʊiwiwʊ n'jiiya jiiya bwiləm riyʊ jii nya wʊni'farə mo wʊtəm nyuii a jəga nəbbə barəm ban jiim gəri kinibari n'bun bun mebə dəmə yəgiirasei mebə juu jɨniiki nyuiikarə kumniiyu ka nyagʊwi, karə yobi nyai n'gəba məsatəna nibari a guk ni bari a yulo nəbbarə kumnii yəm a kaitanjiiyu kinəb mwani ka məssa mən jəna jiiyu ago nəbba ka mʊrga fʊrnanjiiyu nʊ bwe chʊwi merə kumnii ni bari merə kumnii bahanjiim abe mʊga kumniiyəng kumnii ka chiga bwi nyagʊ nabo mebə ngarə yəmni kətəkətəl dɨgiira kaitan jiiyu, nyuii a məsa yobi nyaki kəbən sotən'wʊlai a tariki meba nga rə jii n'sotəne wa tariyʊ meba nga rə jii n'sotəne wa tariyʊ, ba nga rə jii nibara gʊba sotəni nibarinyang bənsotəne wʊlai jii atarikimeba ngarə jii nəb asotəne watariyʊ, hangʊ ba sitən a jii nyuiiyangʊ asotəni nyuii ba sitəna jii nibatangʊ a sotəni n'hanjiim ka nga rə bwi tan jiiyu ki, kaastən yəmbə nyam abwitan jiiyuki ka ngaga rə bwitan jiiyu ki <hesitation> bʊnaiya ngatangngi meba dɨgii a bwitan jiiyu. nəbba kɨngngɨm jiibano bujə rii, nəbba kɨngngɨm jii ba bʊna jiiba sʊwei bərki ka chunəbbə fɨrnan jiiyuka chiga nyəngkəng kəma gərəng jarərə bwitanjiiyu gərəng bəri gərə nyang ka daʊ tən ni bari a məsa yobi nya wʊba gragiki wʊ wʊba nəng nga natə gəri ki ni kalaʊ niba riyʊki a məsa yobi nya, nime ba nəngnga naate narə yobi a ɓatə biyə a dɨgii gəranaate naatə mebə farə yobi a bətə biyʊ me bə farə yəmni kətəkə təli mebə farə yogolang ajʊwi momən fawen jənii jaʊri məni bə faʊ titanga fərii agʊ kwani, bafaʊ yobi wʊ nya wʊ ka n'niitən yəm gəra nibariyʊ bəri gərə nyang məsatang jii ni ba məsai kai daʊtən goni a məsa yobi nyai na dʊ anəngnga naate, noyəmo kamənə yobi nya n'yəm mo memən niiku, n'yəmino nyuiiya mʊ men niiku, n'yəmmo bən dəmən n'midaniəna bagi nyuina atari, nyuii amida rə baginəb bə barəm atari dang nyanki bo ki bən chu chiim kabe nyagʊ bərki wuniiki kayəm yobiya chiyangʊwi, nibari karba nawunyuii a ywoyuloi yʊ nibari gəma er <hesitation> nyuii n'gənyang me ba naa nibari a yuloyuloiyu bərki babe ba ləbtə bwitanjiiyu. karaitʊ bo fəla niba nəngng naati nəngnga naatiki a bungo bwitan jiiyu bərki karə bwardə ka n'wwu bətəbigrən, bəri gərə nyang n'nya na'bba’ ra’ bwatətə ka n'bu bətəbi grənki ba ləb tə bətaban jiim bərarə buwong ngang bərki ka naaga nəbbərə bwatə dandangngəm, nəbbə rə bwatətə bəra- rə-rə <hesitation> bʊndi a gratangngi, bərə bʊnai a bwi ləmangngi a naagaki bwatə ta dʊgʊmi tə n'wunii ka gəri fʊng dʊgʊmi na nəb a naaga ki bahanjiim banya a jaʊtang a buk meba nya grate, meba nya agra, bərki ba mwannən jɨna kananjiiy bəra yogotang afaʊtang a bwi ləmangngi bərigərə nyang mən sʊwe mo ka daʊtənwe n'masamən yobi də ndang amura jənii nəngnga bwi kʊ nyəngka təmbə kʊnɨmii n'churə janii dəndangngi ka daʊtənwe ni bari aməsa yobi nya, nyuii a məsa yobi nya, wumiki aməsa jii nəngnga bwiyʊ ayəm gʊ me nyagʊwi tə gʊ nyagʊwi nibabe rə chiim ba naatəm nyagʊ me ba yəlo gujiiwu n’ tiiwii gəri go mənan yəmri mənən yəmki na n'naai, be bərki n'wunii ki ka baraman furii a gʊwi wuniiki banʊ nibari afʊng n'nyiyar. nyuii bo banʊ a fʊng n'chəmər, kikə churə nibarikə jɨrɨ nyagʊ, kə bʊ fer nyagʊ ki bə nəngngang swer ki, ki nəbban giyəm bə nəngngang swiyer ki banʊ bwechʊwi achu n'kaihi ka nga afʊng nibariyəng, bərigərə nyang memən, nəngnga naatə kənchu kaita niyʊ n'chu kaita niyʊ nyəri kə kagərəng, bo mən jəgang obiya niyʊ ba dəmən ba jaʊ nammə ga? Badəmən ba jəga nəbba miyəm fəla me bwiləməngngi ga, ba jəgai fəla məmebwiləmangngi ga bwii menən nyəngki yəmmo mʊwa kʊnong amurii mebabe rətʊga rang amura natə bətə nəngngai mən faʊmomən nəbə. Bʊtang a yəmmo adaʊtənwe nyuiitən nibari asʊga n'məsa yobitə dən dag- dəndang amurii wuniiki a dəmməne yobita kainiyʊ, dəbetang ayəmma go nəbba bunəm n'ni bariki, kən nyuiiki dəbetanga yəmni, dəndang n'dəgii gəra kaite mwe jʊngʊrdamʊn tən nyuii yamʊ bo məni bo nəndəb yənm nəndi gra gʊrere n'yogogəre kaberərə wʊlgatang ka berərə yəmni dəndang a səsiyʊ yəm a siyʊ, bərigərə nyang niayəm go kəgə laʊ naati kadaʊtən aməsa yobitə dəndang. Yobitə ba jɨrgəri bayəm goba tʊga gəni ba yənigo kitə bun bətəbiki yobitə bətənibajiima ba gungəri kibən chu anəbbajʊgʊr ki bənsʊwe mo bətəm bam mo ka nya yobi nya bərki ni n'niiku ki bwengʊ n'gə n'gəbabe ba yun niiku, ni n'nyuloki bwengʊ ba yulon niyulo bərki bahanjiim ka dəb yobitə bwirai, ki bwenjiiyu bəbəbə nəngnga yari wajii bwirai kimeba wʊtən sʊwong go bwewe mebə nəngnga jiinya masinatə sotən bərki bweihi gəma bə chuwa bəchu wanjii kintə noron jɨniiki bətəm banjɨnɨmba chugənki mebətə dəmən tə sotənto adʊwe bəkika chugənə tə noro jɨnii kika julo gujii dang wʊ me bətəbe rə məbə tə nya bwi ləniaringiyʊ mebətə nya jaʊtangakak. Boka daʊtənwe n'məsa jobitə dən dang, karə bə n'chu a dəmən chiim a bəmtəna muriiya jənuwu ki tə məsamənwe, bambə chiigo nyəne bə nəngnga go nyəne kika chii ləmangmebə bwigare me bə kəbgare, n'wʊlaijiiya berə chiimbə ləmangngəm ba n'we tən wen n'wʊlai abe gəre, jiiya begəriki bəgəriki bən dəmən məsagai kəkənchu kə kəndəb kən nəngnga fini gəre kika tʊgan akaitamʊ kin nyuiiyamʊ kin gəyangka chu ka məsa mənagʊ. Ka n'məsamən yobitə nyai agʊ dəndang kənikagra gre məni man faʊmən sʊwemo ka daʊtə nibari ayəmgo kəgə laʊnibari wʊbəgə nəngnga jiinyai bən məsajiinyai gə nəngnga natə nyai karini ba fʊng nyiyar karini bafʊng chəmər kari nibafʊng jɨnakaniyʊ kari kin nyuiiki kən nibariki kəri bafʊng jənii bəri bera bukki batiiwii rə bwigo go mənan yəmrəki nyəngke. Jənakani mebə berərə chiimba ləmangngəm, bərki chiimbə ləmangngəm wa yobiwa fərii nabo rə tata niya jiiyuwii, nibari tən nyuii ka nii tata niyajiiyuwiiki bənchu wargəm banjiim kəwʊ farə go gətəm jii bwiraiki tata niyaje iyuwi kadang, we farə gogə təm jii bwiraikitata niyajiiyuwi ka fɨrangʊwi ka dang bənchu mənii banjiim midarə rə bwitan jiiyu, sɨng fɨrnan jiiyu bərkika tata niyajiiyuwi gʊaləbtəmən fərii a gʊki aruurə morii go chəmi yunormən gʊmlewʊ nyəngkiwe yənoimən no kəwaika sɨng fərangʊ ka yənotən, bərigərə nyang mən be gərə mo kadaʊtənwe wunii kiaməga wa yobi nyawʊ babe rə jaʊtang akak a naati nadʊ ni a nəngnga naati.